ലത്തേരി ഗേല വദ മനേതി ജിവിഥ നി പുര്ഥിയ മര്ഛേ ഗോപ്പ അവകശേമ്। മുക പേദ്ദ മത്ഥ ന്ദബു വസ്ഥേ, ദനി ജഗതക നി നിരുവര്, തിന്ഛദമ്, ഛല അഓസ്രമ്। നേനു ലത്തേരി ഗേലി സയേമ് ഛേശ്ഥാന് മോ ഛുദ്ധമ്। മോഉനന്ഘ ഉന്ദതമ് അന്ദ് പ്ലന്നിന്ഗ് ഛേസ്കോദമ്। ലത്തേരി ഗേലി ഛ്ന തവദ നേനേ തോന്ദരപദി, ഏവരി കി ഛപ്പനു। മോര്ദത, ലത്തേരി തികേന്നു സിരക്ശിഥന്ഗ ബദ്ര പരുശ്താന്। അതേര്വത അ ദബുനു ഇല വിന്യോഗിന്ഛ്കോവലോ പ്രോഫേസ്സിഓനല്, ഫിനന്ചിഅല്, അദ്വിസേര്സ് അല്ഹ തിശുകുന്ഥനു। അപ്പു ലി തിര് ഛേദമ്। നകു ഏ മൈന് അപ്പു ലി ഉന്തമ് മുന്ദു വതേന്ഗി തിര് ഛേശ്ഥാന്। ഏവിനനു അര്ഥികന്ഗ സ്വേഛകല വേക്തി ഗ മരുശ് തോന്ദി।